Mampui ho ana mampu nalelak halak ndia na'de mampui beo, ana tao ndia ela ana bisa tunga halak ela ana kakolak no nano a ma ana le'a saon a untuk ana sao.